Ku ma olnuq sääne väega küdsämishull ja sääne aiapidodõ tegijä, sis ma ilmselt mõistnuq seolõ küsümüsele vastadaq, a ku sa nüüd küsüt mu käest, kuis tetäq hääd barbeque'd, sis ma ei tiiäq.